Ñlidiã ñseké m̃ma ídia úbakásen ké mm̃a déme, ná ãta ãko̱k, ñcho éled, nkãmã m̃mo̱n ñluaha iñua inu̱a ñduo̱k m̃bemiso̱ ámi ñka ñketém ãkãmong ñjud, ké m̃mo̱n ámafũd, m̃ben ãkalá àkamáke ako̱ti ñnam, ñkamã ñdia ãkamu ãde m̃maluñg ñdia nñe ajuko̱, ami aũn, m̃ben úsan ñjed, ñjed m̃ma, ñkenim, ñnatie tútũ ãnye amia mbemiso̱ adia, ũdia ũgweme.